شلونك إذا بدك تدور علي سيارة جديدة عندنا موديلات وايد وايد ممتازة ، تتناسب كل الإحتياجات توفرلك راحه استهلاك وقود منخفض ، إذا بدك ان تجرب السيارة أنا رح كون معك <hesitation> فقط أنت تقول لي ما هي الإحتياجات إلي بدك ياها و أنا رح وفرلك كل السبل لحتي تجرب السيارة.